A no l'é miga na domanda da trenta segondi sta chì eh a parte che de bestie into deserto ghe n'é pe coscì e tutte despæge, faian de mòddo de no cheuxe de giorno e de no moî da-a sæ, no sò, faian ben coscì.